<hesitation> <noise> eng on karit iiit ka qut a galamuqi bar ngeng bar ngeng. Dap kosa qatas kark nga iii iiit ka qut a galamuqa. Da sangar engon-ga qarit karit iii iiit ka quta a galamuqa. Yak engon, di qa kat kut a galamuqi ba ba voleng matki sama rong. Yey ama ma galamuqi i qat kut. Ri tong savar aqa. Ti tong savamuqi ba banak voleng matki sama rong. Sukta yanga ma rong namat ki. Dap a qeng di ama sarok nga. Ma sarok yangya a qeng marama, ama liaqi at gam dama, ama rong angat gam. Yak e engon. <noise> I a mabuqi yey i ri tong savar aqa dinak, a, a qeng yanga i ama sarok nga di mat yanga ma, ma, ma liaqi at gam. I ri tong savar aqa ba ba suk ti yanga man, a, a yey a rotki namat ka. Suk ta yey ama rotki namat a galamuqi i qat kut maqi ni yanga ma rong. Roqor e, e qoel kosaqi. E qoelka qoelka. Ma rarimini nange di su, suk tama ngaritk ka ba qa mot tame, iqa uvas e, ba <hesitation> e qoelka, qoelka. Qosa ma rarimini nange e ee. Di aqak ak. E qoelks, ka sap navarama muga aqan. Suk tamga navarama muga arang i qatet pama muga arang banak suk tamga. Yak e qoel, suk tamga di suk tamga sa qokoqini, suk tini samak savarivat tama dangdang nga etmat nini. Madu ama mork qa tilak sa dangdang. Dagiam barang ba qa tet pama muga arang dinak suk ti yan, a qokoqini na dut berak ama dangdang ba nga, ma dangdang nga mas ini. Dap sapraqa qa vodini berak anga. Dap sapraqa, me yar naqa dap karkini a qokoqini dinak nga mas ini nasaraqa. Sapraqa nagal ini. <noise> Ba roqor e, e mungit. Ma, ma, ma dangdang. Ma dadan-ga me mung it. Di ti talme nanga ma mungit ba ramska savar anas yak e mungit i ama, ama ma dadan-ga e mungit. <noise> Ra, ta mas ka savaranas panak ta, ta veru matka yak e mungit. Toqote qa di ama, ma moden ga yak e mungit. <noise> Ba me, roqor ama karka nga i ut kopki ama gome roqor ma gome ara, ar ilak ini. Ma ini nga man, ini nga man di varama <noise> ma, ma qatnaqot. Ini nga man di ini nga man brama qatnaqot. Tala ya, yom ma qavalam ba ra, tala yom ma qavalam ba ra, yani ama, yak ama lingan ga di qa man doqori. Veram ma raka qat naqot. Ma lingan ga di qa man doqori veram yanga ma, ma raka qat maqot. Ba qalani di ut naqot toqote ama lingan ga di ama nangis to ama ravek ta tan ba veram yak ama lingan ga ba ra, ara marmar kalam iva rat naqot yak ama lingan ga. Veram qopki ara, ara marmar. Kalam ba ara qatnaqot oli berak yare, ya, yare ama ravek ama nang ista diva rat naqot ba ki rat naqot yani aiyut u, ura ani ist. Ut langini, ut lingan ga darat naqot ola ara marmar kalam ba, ara qanaskanes veram ga ba ra tan. Ma ruqup nara ma ravek da ra tan. Yare ninamuk da ra tan ba rin bodam bat yak ama lingan ga di ki ara qanaskanes iva rat naqot. Ba rat naqot yanga, aiyut kopi, ura ut lingan ga da naqot va marmar kalam da. Ba ara gariqa savaraga va rat naqot. <noise> Veram ama rarimini di madu ra la, tala yak ama lingan ga ba yarak toqote qa man. Ba ka tan doqote. Ma yare ninamuk, ma qalumola di ra tan. Ba ra tan sare sagalam ut yare mani yaros urivaras pa rat naqot pa rin bodama ligarka. Opki a, ara mor nga ara qanaskanes pa ara man daram ba ra naqot yak ama lingan ga ba ri tal vasi memar vara ra bara tualat ni yaom ma qavalam va memar vra ra va ri tsaqi ri ti tal yanga ba memar vra ra va ra tualat nanga ba ri, ti vur nanga. Ti vur ya, ya, yom ma qavalam yom, yak ama lingan ga ba rik. Sangar ara ligarka vat yom, ma qavalam yom i, i ratan de ba ri tal. Di yare ama, ama qulum da di ma madaram da. Ma madaram da ba ra tatade ba ri tal ba rivur ni ya, yanga ma lat yanga. Yaak ama lingan ga ba ri tal mamor vat yak, liingan ga ba rote ama mandaram da. Ba rit, ti tal ama morka ma ligarka nani, namani, navat yaros kopki aiyut ut, aiyut ura ura om yarom ut kavalam qopki. Aiyut i uripki yaretk ve, soqop da qoir ta taram nama rarimini dap me siut uripki yaretk di ut taram nama rarimini si yak i qa man doqori. Ut taram, u <noise> sap maran ma, ma lingan ga di qa tan di qoir veram anga qarot, soqop e ngumuqa qopki qa von ut ti yanga ma mandaram. Ka von yak tama mandaram ba qa la. Ba qopki qa tan ama lingan ga di veram a mandaram. Koir veram anga qarot, koir veram anga toqorko. Saram mes, qoir ki ra von ut toqori. Ngumuqa qa von ut ti yom ama qavalam. Ba ut tualat nom. Dap soqop ka qopki sagirong me. Soqop ka qopki sagirong ma mu raritk me bama, ama madaram. Di soqop ka ki as koir aung namani ranga re ma yar iva ut nanetk naqa i yarak kanbon ut tama madaram, koir. Soqop yak, e ngamuqa baberak aut. Ba qan bon ut ti yanga ma mandaram ba qa, qat kurut ti yanga ma madaram ba qan bon ut ti yanga ma madaram. Va utet toqori sat yanga ma madaram. Ve memar varut. Memar vra ma, man muqunas. Muk marama varam. Di agirong garkarong i uri, uri tak parirong dinop nagal yak, ut memak. Kar karong i qan bon ut tirong ias koir aung dap ma madaram me di nani. Vut, vuri nansas, utes ama mar sagalam nge. Roqor ama, ma ralabraqi, i qi di ara nangis am at kavalam. I aiyut tama nangis am ma qavalam berak aut. Roqor sama, imuk marama varam qopki uri, uri valang beqana veram qarkanga aiyut kopki, ura anga. Urin bona rama valam ba utas. Ba uri valang beqana. Ngi valang gi valamga berak tka roqa ba qaska, si qa ruvat prange. Qa valang yak e valam baqa nge ba ngias ka. Aduvat prana na yayom an balam yom ba adas pa vasat, ki veram ama, aiyut ura, ura lat. Matom ama varam qopki aiyut ama, uripki yaretk. Di yanga utet nasa ranga. Aiyut kop dap ma, agirong me vatetk amivatki di ainge soqop nge. Ngia naqot par agirong me. Vat tetk am ivatki. Ngia naqot karkanga imuk ama latmuk tama, ma varap angararon. Di ainge soqop nge. Ba roqor e <noise> ma <noise> ama yar. <noise>